Овози сиренаи пулис ба ман бо изтироб ва ҳодисаи ногаҳонӣ ассоатсия мешавад. Ин садо зуд диққатро ҷалб мекунад ва нишон медиҳад, ки чизе ҷиддӣ рух додааст. Гоҳе ба ёдам меорад филмҳои детективӣ ё воқеаҳои фавқулода. Хачунин, он метавонад рамзи амният ва ҳифзи тартибот бошад